<noise> וויזוי מ'נעמט קעיר פון א גארטן. מ'מאכט זיכער אז חיות קענען נישט צוקומען צו עס- מ'באשפריצט עס אנטקעגן חיות, <hesitation> מ'נעמט ארויס אלע <hesitation> אלע דערנער און אלע נישט גוטע געוויקסן און מ'באוואסער'ט עס- מ'מאכט זיכער ס'האט גענוג וואסער און זון.